مصر د فرعوني تمدن او اسلامي دودونو ګډ میراث لري. دلته خلک د رمضان، لوی اختر، او میلاد النبی ورځې په درناوي سره نمانځي. دودیز خواړه لکه کوشري، فول، او مصري چای مشهوره دي. همدارنګه هنر سره مینه د مصر کلتور برخه ده.